പ്രമനികഥേ। ഐകോന്ജിയു। കാധേ മാഥുന്ദു। ഹോനേസ്ത്യ് ഇസ് ഥേ ബേസ്ത് പോലിച്യ് ഇന്ദു। അന്ഛനി। സത്യഭുക്ക നിശ്തേ പല। <hesitation> സത്യഭുക്ക നിശ്തു ദിത്ഥനേ ആയേഗ് ദാല। ഥോന്ദരേല അപുഛി ഭ്ഹുക്ക നീരഥേ ഭുക്ക। സൌഹര്ധതേ ഗന്ധി ജേ സത്യഭുക്ക ഹിന്സ। തത്ത്വ ഭ്ഹുക്ക ബ്രശ്തഛരദ വിരുധ ഊരത। മല്പുന സ്വന്ത വേക്തിഥു അദിപുന്ദു സ്വന്ത। നമ്ബികേ ഭുക്ക ധര്മ നിശ്തേ ബധുകോധപ്നു। ഭ്ഹുക്ക ശുഛിഥു ഭുക്ക ഗൌരവ പ്രമനിക। വേക്തി പൂരജില ഗൌരവിസ്വേരേ നമ്ബികേ ഇപുവേരേ। ആയേ ദധപന്ദല നമ്വേരേ ദയപന്ദ ആയേ। പ്രമനിക വേക്തി അദിപു നമക്। <hesitation> ഥില്യന്ജനേ സത്യഗു നിശ്തേ അദിപുനു ഭ്ഹുക്ക। സമ്ബന്ദദ പ്രമനികഥേ ഇപോദു ഭ്ഹുക്ക। <hesitation> പ്രമനിത പന്ദ നീരഥേ ഭുക്ക। സത്യമേ വേജനഥേ അവുപുര ഹോനേസ്ത് ഇസ് ഥേ ബേസ്ത്। പോലിച്യ് അവുപുര ഏന്ന യോജുഛനേ ഗുബര്പുന്ദു।